To dan ngu ma mwe mi miya kine ngu <hesitation> bwiyemi amiyami kine a logombe n ibrai kan ngu ni ma nangan ngu we logombe ngu nanga swaniten ngu do siminti min do siminti madadu mi nidu to yaki ma toh we kanu kimadu de to miku nangaku ki madan nge to ka kun ko yaka tware kitwarime mi dau to mi fittinu mi ma madu mifittinu ka n to kibede n madu kinan m layulaye. wuka kidi abe fuki ko a kami badu ma miyade ko ng wuluwe konan madu na madu na funtibwi nan madu nan funtibei ko titu chi alele ko nan miyadu bwenin namiadu na miyadu ari yinu mi madu mi matinu ko a koto n chaukaku nan madu to kan ngu ma chaukaku mi madan ngu yinu nimati nangan ngu ke falan mangu kimedu ymu na nibu ki muw makaranta alo kitule VTC yinu niba daye we logombe to niba be yoyi a fanka min kwa minludu ludu konan ludu ko min nema muttinu mi a n musa toli kui a bwebwemu awu nangan kekimeng be ya fil gini bwanu yami fuitin mu mutti chitu mi firtu bloku mi firtu bloku mi firtu bloku to musa toli ko wachi muni weu wure?

Min mlle makaranka mi maka harji yirau yinu we nga fiko chima yawe fiko nan chi we durhunu we har di kikwamemi har diye dine kuma yambibu manwe nibu yaki fwamidu ko a lebembu temi yaki fwami dembu miyawe takaba kwama waw wade yiko yinu nan fukum mu ma swemine har di har fingenangebu min hema man kilan kuten we dine yambibu yam bilim temi a a fwami yinu we a yam kitulemu nakitule nanfi ni nin bilim a naba kitule a nyo chite kan ngu bwesimu a yikalobri ye mun kudu kaan nan swe we loniye kaniwu anewe kini duruwe kina matibu niri buke ano ka mulowa? to kan ngu kina yo niru kangngu ama chita lele ngu nake a mulongi kenekenewu wu nibu ki were kamu ma chi tiyiliye nibu kayidu ko sugaban kasa kowu ko goma ko dura kini kinin duti niru kini kinindu nan chi ki chaukaketu, chi lebuletu alebu nibu ki tura nitu alebu nibu kiwanka wanku ko kai wane fa ama chi tili koki bwiyeni ko ki mayin toniwu wu mwaku anibu nichiye kanki kingkinge nibu kiyidiko baba baba ka abwan niwa ko kininichiya, to alebu ng ke da wile to niwu kinitu niwu kokai ko kasi niwa ko kasino mu kwala chitu yafi adi yinne ka makandu To nan nibu ki bwau timinbu dine naba ni ki bwau time, nanni kinini chiye nan ni ki bwautime ki bau fiswe lima we titinite nan naba limange naba bwiyange to a kebu fiswe limange kiyidu ko yan ba. Hiyo betiwuria firabu dine haba hwama ayo beti wuridangti dangti dineka wuwule niye beti wuri lakan, wuni kiya chitu wuni ane yadu dinedu danti changti kiniyewu kiya titu kinye wu ki ya titu wu a yabu chi anemwa tuni a yabu chiye mwi mayire mwa yabu chiye? adakabu dole ne muya chitu wukani ka kwadadu nu mwaya fwidu kute wekin mwimun muya ke dukan mun kwama nin dukannu kano kwama nibu dukane nemwa yadu n naba kwa a kera niye dangti dangti aniyewu titu aniyewu kini dur aniyewu ane kini duru kan tikanti chiyewe, aniyewu kini chimwa daba nirmun mwanu madichi ni chda titinitu nanchi ki kainitu haba kitule kan ngu mwaku nala kituleye wachi ko nga kokun na dang kana chi aleletu na madu kaku edu mu madi ale nanchi tebubu burabu bamiyamitu warewu ba yungi warewu a kituwe bi temiye miyamiyenbu miya yambibu ka bilim bi bi wawadu To tikalitu alim na chiya ng kwama ayai ko ko ninam ma chiya leletu niki yalu we dinkine neka tabudu ka marinduwe kwamafa koninan yalku we dinkinu to nga chi ngakinu ka nwenu, ni kono ni nimachiya lebi ana fwal nimantana a bwanu dine na kebu nama chi alebitiye nan maka shiya lele nanchi nin wemure tu ki̱diya kwadenung we finu yinu kuma we a dukanu <hesitation> kal dine kallitu dangtidangti ka kaan dikalan nku di̱kalandung ki̱ni kyimeti ng ti kwatunuwe niko a lebu kumbu ki lechiya? kwimbu kono ku ki̱kai cham ki̱kai chitutu na yabu na chabu to nan kwimbu to kwindu ke chi tiyili to chi a leletu fiya kure mwaku chabtukitu dang to finu bwana kwamewe mweku chantita kamufi chamu we fiya kwame wemwa chadda? ka mufi we kure ne mwa ku chabtu tiyan ngu kaleda? nanchi naba ki̱tule ki fwadi kwadetu koya kurwe fi mwa ku kafin timu ka nku kagi tiniyu a kwam we fiko to makabitu we fiko to nanfi mwan yan chabtitu karilo kamu yafiya na kwame swennu wure ki yachi we swennu swennu yachi swennu swennu tiyen kwam ane chi kaledetuwe to we gi̱gangengu kan battile abe kini ba bukenu Nan chi fantiyu ni ki̱nin dukane kono afiya na kwame kafichitu kono a swenu kiyatu dine nan bukenu ki ngadi̱kinnu. Yinu we lo ki̱tule ni ku ki̱ranu kawantu naba na fwala ki̱ranetu nang chinikuntu ki̱ranitu na taranitu ni kunti timbibu ni fwal kimin taki ye we wa kirane ng fwale ng ku chabtitu to mwa ko chabu kaledu badama ti̱bwalitu ka ledu ki̱nin wumangwumang yini kuma chamu ka chir chungi ki̱ni wunchang kuma kawuleshiye kanan titile to nan chiru naba ki̱tule ki̱baditu ka niba be ku chabtitale ko kano kuwu wu wure? ko wu wane ko kai bwewu kini nir nanchi naba kitule kibeditu nan werni ama chiya lele, niba werbuq ni kima chiya lebitu mun mu weni chi ya a lebete wure ki weru? nibu ki werka naba lime tiniki ma chiya lele kayamu ma chiya lele nan lo ni yan swe yan ngun niwu, kano mabu chiya lele no wena swedu we fiya? niyadu ke ni sweduwa? to amachi a lele nibibibu niyidi ko kwama na subshimindu so ke na yuntu bwesimu a kutemu ana welatu bwesimba kutembu dawu kina ya we mure keye na yadu kawure yatu we mure kan ngu kina yaye. Nang an swe we fiyang, kano ni niwu ni̱ wanu a mabu fiye nona swedu wefiya? to niwu ni wandu nan nibibibu niyidu ko dawu ki̱mada wile nan dun nibibu nibadu bau to naba kitule nan chini bada lo ki̱tule dawile kanan file ki̱ni kwang kononan wuwule kuu dawile nanchitu kuti kini kwang finu mwa kuniya machi tiliye, to nibu kiwan fiko kinika falta, ko kai ko niwu ko ma shiya lele, nibu kiwandu kini ka faltako ma chiti lele. Yinu wenga kifekiku ka niya kifeke, niya chau bakasiye we kitule kingau mile ka nibu yaki ngau mile kiwandi kini kwase ko nan ni a chuwe kokai ka bwe kwarta, ko a chuwe dur nan bakasi waya chuwe nibu ki kwaku kwase nibu a kwar gi̱gadu ki̱ yiyilan ngu ni kana bi̱nni ng ti kin twkubo we lo kitule nan naba ki̱tule nan da naba ki̱tule we mure. Naba ki̱tule ane ma ti̱kanchi kane li̱man bwituwe. Chi kamadi ka lima bwitu nibu ki mwedu ki nika yila ko a mwe shi a lele we naba ki̱tule naba ki̱tule ng kwadu kachino file naba kitule kashi naba ki̱tule sosai ane chi ki bu kutetuwe naba kitule kimaka shiya lele kidiya kwadu, yimu we nga finu naba kitule yiko ko ka muma chiya lele koyi limang mwan ko a bwi, ka bwidu tiyang Tiyan bwayan nan ni̱ni swedan kan dine bwayambu shi taratutaratu a lachi we lo ki̱tule ka bwayan bu we buntutu yinu naba kiyalu we lobwayan we bintitu yinu naba bile a buntin nang ni twakidu kini binlitu kini turkun we lokituletu ymu we nga finu chini fwadu wenga fine naba kitule yiko to wane ko nga ka nwa mabu chi tiyili ko dum bibu ka chaukaku bwe wa tu a machi liyiliye dintenu te kinweka tama ne ki nweka tama kono mwa yafile mu fan nan hu chinchinchin tiyan yan kambirimbu ka, bwemo ki ya kambire, ka ng ku ni wawade kichiru wawade to bweko nanni a <hesitation> change dine te ayachi kate yabi chite bwe ane yatinu ane matu makaranta kate ayange dole bwe ka yatinu dine bwe ka yadu kama karatukin nan chiya a lo ki̱tule ka mwa kibu takada to nemwa yadu mwa me chito to nin bi selibim na yabu na kibinmu kanibu kama biya we lokitule kimati titini kibwautu tinitu kini kaki labe kaki labeng yibi nge turkubu kayoti labe yi- yi- yiko turkuhu sitiyu kude gan siti wan turkun ki̱ yo tinu wanturkin Yinu yungeyu turkubu kiyoti̱ titimtu yuko turkubu nan dawa lo ki̱tule kidan ngu ferediyan ngu tiyan ngu nibu kimadu we lo kịtule ngu, naba kitule naba ki̱tule nan finu, mini biyilimbu naba kịtule ane dịkulan we dine naba ki̱tule ano- anon yimbu takada chi nibu ki mwalu mwaletu ajuya a chi a yabe dou titinitu kwama hishi ksantang ngu a dau titintu ki̱bwadu ying ki̱bwadu ying ki bwadu yin titiyin kaza titiying yin kaza titiying yin kaza to yinu beki kwidu kiyidu ko wachi ka nga ko dan kiku kiku biyan kiyin nan dinda no bwalen nu ko kiku biyan kin yin, koyibiyu nan yiyu yibi wanturkun ko siti yidibinn yungi nan yiyu yungi turkubu ano ne kambirwe to yinu ke kambira be nge benge nanke niba be sike sittu siti yitta yinu yungiyu turkubu yinu yinu kambiru ikubu nan kuni kubu nan kambiru nan bwa kambire weda kikanne we a lo kitule we da lo kitule dine lo kitule yikin wiin dine biyan ngu nan chiya yo fuswe lokitule alim kini wiin kanan titlle chiye ane yaraku we wu kokin bwana yange anewe naba kitule aneni ka yiduko kin ke naba kitulewe aneni kasute wurewa yiwe.

Takada ma tabafalang nubu ka ngadu ki̱nin yi nu nga? to kan ngu chi a swe a kwaba yiniyan ngu a kwab yiniyanngu ado tịkwalintu nang nanki̱nang to nan ke yinu a nichi kasantu kan ngu chiya nade ke swe aya be wu yina yan yinun a saku we takadawu yikitule wawwadu kwan we takadawu kenina dadu mwan kitinu nabnab nabu we to ka chiyano ne ki̱nin dure anibu yi te chiye yinu takada wu biwure no ka mwale, ane nibu ka mwalimu we to kangu ani chi duran ngu techi ye nan chiya chiya be swe kanibi wawadin bu ado keru har kerdi̱du ng chiya a bwau ng ker abe letin to nau lo ki̱tule aya chaku kaku nan gi̱gang wu <hesitation> to takadawu nan nubu a bewu no a takadawu gi̱gang wu a chakakkaku kiyadu we a ware alele kuma ni yidu ni bibu amabu kini ni wa a wauchi yini chi ayamine titi, chiye kanan wuwule niye kini teko wu ki̱ tikimin kake, ki maka kinu kanan file aneni kayidu ko kina ne niwu kitiki min kaku a tikan chiyewe. Kan n ku niya ayiko neka ban niwalakine ka ti̱kimin kake to bwewu ane chi kama ma tuwe ane ya chi dole mwa lidu a kuten niyan aneni kayiko ka suwedu kina diye anewe ni badu a kuten niyang nan naba ki̱tule ki̱dadu we loni, ki̱ fi̱relo ki̱ dwe mwe ki̱ ni ni. Ka tou ne mun be si. To yaniwu bwewu ki̱ledu ng ki̱bu leku to nan bwe ledu nan bwe mu kedu kwam a wudu ware nan chi s alelete bwe ki̱ni ditikire to aneya warewu wu kwama ka wudi kiminde dinekin ditikuru ng ke chi ng bwe wile nan chi ni fwadu kwaditu naba ki̱tule kono ka nga ko nang ma da wile fa komwa mabu da wile fa dawu gi̱dan nge da dawu to dawu bwila ki kayu ki- ki- kaye dawile so nan wukido niye mwayadu mwa dwiyedu mwa kan ni gi̱gang ngu nibu ko yidu ko a ta tim kasan nibu ki yale ka te ki̱n ano nibibukin kasante. Anwebu ka zama niwuduwe nga? to nga chi naba ki̱tle ki̱yidu ko niwu kinwe yi tekine nan nwu ki̱nwe ki̱yatin <hesitation> kilman tekine niwu anwebu yi tekine kakatikan tini kin. Kudu chika bekimin detuka kaya tinuwe tonan shi ni fwadu kwadu ko kedu ngadu fuwanku we chi ma yatu kamu ya chite yiduwe mwimuya yimwi kwamanin dine munanewe kini dakandu mwan man tikanti chi a titinin duwe kake kwama naba kwama nan ni kiyodu.